Nu tuu käärümine, tuu and tsipakõsõ tõist maiku jaq määntselgi as'al avitas ta ka kavvampa saistaq. Näütüses <hesitation> noh kali ja. Süük tegeligult ei olõq hää, ku tä käärümä lätt. Egäsugudsõq puuviläq ja nuuq tüküseq sagõhõhe minemä.